Thingombe thiamanya mwene wathiruka, shichira ingombe ngilua ochivoyanga, shingalua othithanga khuchiremera lusi, ngalwa ochisheranga yahumanya, kho mundu undi niyetha saa kama yokhushera nathia khushera sanyala khuchishera taa, mpaka ichache khumulwania khachishere, mundu uchiyethanga vunyasi yahumanya, mundu undi niyetha khuchiaya imuyenganga kwanza khuirie, shinyala khurula sa eyo nichaka khuria taa, nirikama yivirwe nosuta kama ambi nolola saa niyana, murira saa mbooo, ivethanga niyakhalola mwene yoo lakini <hesitation> ivethanga niri muvandu vandi tofauti, ilola saa aii esie mundu wange ngwoyu, khuvuri shindu shiamanya mundu washiruka.